Ngoji mane ka ngano o kia bole dema igon to ojomo, to to magakana so o kia bole to to kelepa to sinoa o kia boso kuku de aje igono ta je so ta akana. Ta ta akana ka de aje o kia to sinoa o kia uku ika soi to to to sakai so to sakai bol tika <noise> i jojaka ka de to ja to gogere uku ta ojomo ta ojomo, soko manege.